Ekindu ekyangayighomba kutsibu omwa bandu, nikighuma, eribya omundu inanganothoka erimana embere syabandu iniabakanirya isyali mwobuba. Omundu iniakania ebindu ebiri okwa muthima wuwe ebyakalengekanaya kwinzi ebyalhangire isyathakwa obuba, iniakanirya abandu banene embere sya bandu banene kandi habwa buthuku bunene. Ekyo ni kighuma kyokwa bindu ebya ngayighomba kutsibu kusngwa ibwa nayi ngayowa ngatholere ingabya ngakanirya embere sya bandu banene kutsibu. So ingye omundu wosiwosi oyukabya iniangankanirya embere sybandu banene kutsibu isyalikwa obuba iniakania isylithukumira, ekyo kye kindu ekyangayighomba kitsibutsibu omwa bandu.